कनाडा जु ची उ यू. के से रिलेटेड ची ता यख इंग्लिश ही ब्वोली जांदी सब भाषा-भूषा इंग्लिश ही ची वख क्रिटियन ही ज़्यादा वोन्दा वख सबसे ज़्यादा हमा भारत बाटिन लोग कनाडा चलिगा पुंजाबा गाऊँ का गाऊँ वख बसी ता वेते मिनी पंजाब भी ब्वोली जांदू वख भारते संस्कृति भोत ज़्यादा ची बड़ा-बड़ा मंदिर बण्या ची।